Yʉji yʉ ney <hesitation> vida que ni aŋitpa ni cuidachʉcʉtʉpa shi dios'is ney ne chiwo ney ne vida para que nen jejpa pero <hesitation> neywin'is ni yactʉcʉypa porque wa ney wa ney wa ney cuidachʉcmusʉ ye ney vida ye ney cuerpu wa ney wa nʉjʉ neywin que yʉ ney vida yʉp wa neyje yʉpʉ ney dios masan ney chiwʉ pero shi ca dios ney ney chiwʉ para que nen jejpa para que nen ney cuidachʉcʉjpa peshi nen wa ney cuidachʉcʉ neywin es como te cuy wa ni aŋitmusʉ wa ni aŋitmusʉ yʉsa wa ney wa ney nen wa nʉjʉ que tep neyacvalechʉcpa u minpa ni yacvalechʉcʉ ni yacajpa cap ni yacajwam cap nʉcsaay ney casa neyje ye ney vida yʉp shi wa ni cuidachʉcʉ yʉp porque ni tʉyjʉpa mero ney neywin ni chʉcjayʉ ca mal pʉj claru que nen nen nʉcspa pues pero nen neywin ney isʉctʉyajʉtʉpa te ni an tʉgay te ni gente tʉgay Eya way cuidachʉcʉ tey ʉywintep wʉtpa como hʉy tʉjʉpa hʉy chʉcpa como hʉy tʉjʉpa pe cap wat ca'sa tie <hesitation> te min vida wam cuidachʉcʉ shi wam cuidachʉcʉ minwin pues iwʉs iwʉs mid hʉy amtenaypa iwʉ mit hʉy istenaypa sino que tep michi michi tiene que min cuidachʉcʉ minwin tiene que min cuidachʉcʉ ca min tzʉshi'tʉgay ca min yʉʉmʉ hasta ca min yʉʉmo tiene que min cuidachʉcʉ min isʉctʉyʉ porque cap min jejawin y cap shi wam cuidachʉcʉ pues nʉmpa neywin nʉmʉypa hʉy minʉ a ver tiʉ cosa tʉyasapʉ hʉy nʉcsajaipa nen tzagʉmpa neytumʉ iq ni nena maypa ye ney vida yʉp pi ni nenamaypa neywin'is que ca jay ney jay ney tzʉqui cuando nen wʉjʉ aŋtene cuando yamʉ yacti ca ni ca ni tzʉshi waytʉgayjeen <hesitation> Este antʉgayjeeŋ ca jejpapʉtʉgay yʉji jejpapʉtʉgay way tʉjʉsucʉ way aŋitsucʉ cay hʉy vida way cuidatzʉcsucʉ wat wʉtsucʉ como como que cay vida cap hʉy tʉjʉpa wat tumʉ dia wat metzaaŋ jaama shi cap hʉy tʉjʉsucpapʉ cay vida algu shi shi nen jejpa algu tiempu pues tiuscʉtʉya dios masaŋ que nen jejpa pe shi nen wat jeja cap porque ney tʉjʉpa ney neywin <hesitation> ney tzʉcjaipaam mal por jemplo te ʉʉjʉ todo lo que hʉy hʉy yey ʉcupatzʉcsucpsa mal tep para mid hʉy tzʉcjaipa mal tep wat para que te min te min te min vida ʉm cuidatzʉcʉ y todo capʉtʉgay michi wam min wam pʉja te min tzʉcʉy pʉj mid mid jejpa mi tejiajpa peshi ʉm pʉpa todo capʉ cosa tʉgay mi wat jeja mi cajpa pe cap mero ishipac ca ney min ʉm tzʉcjaipaam y yʉpʉ Tiempu ya ne ney cuidatzʉcʉtʉpa wat solamente neywin shinʉ todo te ni antug ni cuidatzʉcʉtʉpa ni tzamjatʉpa que yac cuidatzʉcsucʉ hʉywin yay aŋitsucʉ shempre ay hʉy vida yay cuidatzʉcʉ hʉywin que uc hʉy wʉtzucʉ como quera uc ʉninʉgpʉgʉyshucʉ eyajʉ yac wʉtsucʉ pero huy nʉcsucʉ ca maljʉ tambiem ca mal ca fieru porque cap yactʉcʉypa y yʉji min ʉm cuidatzʉcpa ʉm jejpa <hesitation> como ʉm pensatzʉcpa minwin que te min vida nenwat jaj mini para que todos tiempu ni tejiajwʉ yʉpʉ nas acʉpacmʉ nen ney tien que ni nʉcsʉ, ni cajwʉ pero mientra que nen jejpa ney ye ni vida ney cuidatzʉcʉtʉpa y tzamaŋcʉtucatʉpa ca eyapʉ que ʉn yay cuidatzʉcʉ nete ʉn yay isʉgtʉya cay vida yay isʉgtʉya ca demaspʉtʉgay porque wa ni tzʉcjaimusʉ ca eyapʉ yacti cosa miestras que nen way tzʉcja yacti y aunque nen hʉy tzʉcjayʉ tiʉ cosa pe wat ney wa ni yacwitumusʉ como capʉ nen ni tzʉcjaipa porque Shi cap ney mismo <hesitation> gente mismo este yʉji jesuscpapʉ nen wa tejiatʉʉ capʉtʉayjeen este mal nen wa jejatʉʉ como ca peca tiempu jejsucʉ wan ne nen wa nʉjʉ quen tzʉcjaipa yʉpʉ cosa ʉn tzʉcjaipa capʉ cosa poque cap wad wad wʉjʉpʉ nen jejatʉpa masque yʉʉsa de pobremente ni jejwʉ pero nen jejpa pitzaŋ ca aputzamʉtʉg cay tzame nʉmpa mas wʉjʉ min jejwʉ masque de pobre que min ʉm ʉm tzʉcʉ tiʉ cosa y mi wam jejmusaam yʉʉsa ca min tʉkjʉ shinʉ que mi wa tejiajmusaam yúʉsa mi tiene que min mechaam aver jum nʉcspa porque mi wat jejmusaam yʉʉsa te min tʉkjʉ meru seguru pero ʉm jejpa ca min tʉkjʉ majque pobre masque como quera ʉm jejpa pe mi min tʉkjʉ tejiajwʉ y um tzʉcjayʉ yacti ca eyap eyap familia tʉgay eyap gente tʉgay porque wat cap wat wʉjʉpʉ wat wʉjʉpʉ para ʉm tzʉcʉ casapʉ cap min sʉgtʉyapʉpa como min min isʉgtʉypa